Toy izao ny fitahirizana ny hena ampaharitra azy elaela kokoa. Sasana madio tsara izy an dia asiana sira. Ampangotrahana dia amainina rehefa avy eo na atao kitoza.